मैं जो ची मिट्ठू खांड पसंद करलु ब्रेकफास्ट मा किलेकी मैते मिट्ठू भोत पसंद ची अर मिट्ठू दगडी यन ची ना कि खेते एनर्जी औंदी अर सुबेर-सुबेर सबसे ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत ववोन्दि शरीर ते।